Агар ман интихоб дошта бошам салат ё сэндвич барои хӯроки нисфирӯзӣ. Ман бешубҳа сэндвичро интихоб мекунам. Сабабҳои ман хеле оддӣ ва воқеиянд. Аввалан, сэндвич серғизотар ва қаноатбахштар аст. Вақте ки ман тамоми субҳ машғули кор ё таҳсил ҳастам, ман мехо...воқеан эҳсоси гуруснагии амиқ мекунам, ва сэндвич метавонад беҳтарин роҳи зуд қонеъ кардан ва барқарор кардани энергия бошад.